<noise> ngone mane manfaat wo hidup duniaka nege ena ma tujuan yang moi nege harus wa taat agama ika dengan cara wo sabea, wo ngaji <hesitation> pokonya wo wa taat lah nanga jou ika <hesitation> sinoto manege o kia <hesitation> o kia nyawa ika, dan pokonya la nga tujuan wo hidup nege ka moi dika, harus wa taat ibadah ua nanga sinyia i ja torou nyawa ika, pokonya wo berbuat baiklah nyawa ika, sokmanege.